میں سوچ رہا ہاں سی کہ کَل تُسیں ایتھے تہاڈے پتی کتھے سن، کیوں کہ سمرن، ارے، کی ہویا ہے؟ کُجھ غلط ہویا ہے۔ سی کَل، ربی پڑوسی نہیں، غلط تے کُجھ نہیں ہویا ہے۔ پر بس کَل شام نوں تُسیں دوویں عام توں عام طرح کار دے باہر نئیں نظر آئے۔ میں سوچ رہا ہاں کہ کوئی طبیعت خراب تے نہیں سی، سمرن؟ ہاں، نہیں، نہیں، اسی بالکل ٹھیک ہاں۔ اصل وچ کَل میرے مامے جی دے کَل گئے ساں، انہاں دا جنم دن سی، اس لئی پورا پریوار اکٹھا ہویا سی۔ ربی، اوہ چنگا ہے، میں تاں فکر کرداں ساں کہ ہر شئے تاں ہم باغ وچ ٹہل دے ویکھدے ہاں۔ کہ سویر نہ ویکھے، حیرانی ہوئی، سمرن، مسکان دے ہاں۔ اسی وی سوچ رہی ساں کہ بینا باغ ٹہلہ دے ادھورا لگ رہی سی۔ پر کی کریے، پریوار وی مہتوپورن ہے، ربی؟ بالکل صحیح کیا، چنگا لگ گیا ہے۔ یہ جان کے تُسیں دوویں ٹھیک ہو، اگلی وار بس ایک سنیدہ چھڈ دیو تاں جو میں فکر نہ کراں۔